Iin a, uu a, oni a, komia, o'on a, iño a, uxaña, onaña, íín a, uxi a, diez, uxi iin a, uxi uua, uxi komia, xaon a, xaon iin a, xaon uu a, xaon onia, xaon komia, oko a, oko iin a, oko uu a, oko oni a, oko komia, oko o'on a, oko iño a, oko uxaña, oko onaña, oko íín a, oko uxia, oko uxi iin a, oko uxi uu a, oko uxi onia, oko uxi komia, oko xaon a, oko xaon iin a okoxaon uu a, oko xaon onia, oko xaon komia, oko xaon komia, udikoa, udiko iin a, udiko uu a Udiko onia, udiko komia, udiko o'on a, udiko iñoa, udiko uxaña, udiko onaña, udiko íín a, udiko uxia, udiko uxi iin a, udiko uxi uu a, udiko uxi onia, udiko uxi komia, udiko xaon a, udiko xaon iin a, udiko xaon uu a, udiko xaon onia, udiko xaon komia, onidikoa, unidiko iin a, onidiko uu a, onidiko onia, onidiko komia, onidiko komia, onidiko o'on a, onidiko iñoa, onidiko uxaña, onidiko onaña, onidiko íín a, onidiko uxia, onidiko uxi iin a, onidiko uxi uu a, onidiko uxi onia, onidiko uxi komia, onidiko uxi komia, onidiko xaon a, onidiko xaon iin a, onidiko xaon uu a, onidiko xaon onia, onidiko xaon komia, onidiko xaon komia, komidiko a, komidiko iin a, komidiko uu a Komidiko onia, komidiko komia, komidiko o 'on a, komidiko iñoa, komidiko uxaña, komidiko onaña, komidiko íín, komidiko uxi iin, komidiko uxi uu a, komidiko uxi onia, komidiko uxi komia, komidiko xaon a, komidiko xaon uu a, komidiko xaon onia, komidiko xaon komia iin ciento cien iin ciento cien.